<hesitation> biso atau tidak nyo kito hidup tanpa teknologi ni, sebenar nyo hal ini ni masih rancu, yang pertamo kito hidup, kito bisa hidup tanpo <hesitation> tanpo teknologi tapi yo kita menjalani hidup ni yo ketinggalan jugo <hesitation> samo orang-orang yang-yang lah pake teknologi, dimano kalua kito dak pake teknologi ni orang-orang kalau buka lahan apo buka nanam apo nanam-nanam padi atau nanam sayuran gitu nah, orang lah pake alat berat orang dak pake teknologi kito masih nyangkul. kito masih pake caro lamo, caro manual nah sedangkan dengan adonyo teknologi ini kan harus nyo kan membangtu kito jugo untuk kito <hesitation> <hesitation> bercocok tanam gitu nah, <hesitation> lepas tu kalau kito pakai teknologi kito yo hidup kito ni le <hesitation> hidup kito ni lebih bakal gampang gitu bahaso nyo, kito nak apo-apo jadi gampang, apo yang dak kito ketahui kito jadi tau dengan ado nyo teknologi, jadi menurut sayo ni biso po dak hidup dengan teknologi sebenar nyo biso, cuman yo itu tadi point nya, kita ketinggalan dengan orang-orang yang lah memakai teknologi, sedangkan orang yang udah makai teknologi ni hidup lebih makmsur, lebih apa ya pengetahuan nya lebih luas ketimbang kita, apa- apa mereka tau caro nyo, apa-apa mereka lebih gampang dari pado kito jadi yo menurut sayo kalau biso yo hiduplah dengan teknologi macam tu nah.